لا يمكن للفن ان يكون له تأثير ايجابي على المجتمع ان كان فنا، ما دام هو فن فتأثيره ايجابي على المجتمع.